boŋgolan nagoŋ nan nyanyar roggu parik kune kegga kine boŋgolan nagon aa luŋu a a sut kune ko do roko se a 'dumundi' mugun nenut na purune nakye' ko jinsiyöt kine muggö mugun nenut na nabut s do purune kwekwelen

kenda na ŋutú kega parik logo kuló a ŋarakindá i dendá na ŋutu logoŋ midijin ni kulo i togbodijaja na midijin kase kune ko jamesi lo'but ko ŋarakinda i korja na kulya na rok kó na'but

kita kega parik na todindö nagon a kita togeleŋ nagon mede nikaŋ na a wulun yi kuya ti aa wu kuya ti kenda nagon ŋutu' a gelun na

luku'dö ko de girigisi ko de sogbo logon na 'deiri piyoŋ nagon na mamata kune ködö ti muumukö ti si'dani loke ti tokelani a loke ti lalayini lalayi nake manyan gboŋ manyen nan möju piyoŋ nake

wörö nagon ko mokot kana kode 'dapan kana i putut kobgoŋ junya kulo puet kak i putut so ko ŋutu kulo wörö kana 'bakan na kamuka a momorani junya 'boŋ ko ko ko kamuka a kanye pujö junya

sukulu na ko kenda na a jonda taliŋ i jur ko 'dolet na ŋutu i teiliko paleleŋ kata a jondi liyöŋön ko taliŋ ko toyiŋakin i pirit na geleŋ

suluwa na kita na madaŋ pölyölyö kaaŋ yi gboke ni lakin kune' diŋitan kune' madaŋ a nago' kogboŋ kule' ɲo' logoŋ do tunskin pirit nageleŋ ma do sulujo kita nene' diŋit gbogbo 'ban a ko kata a do puji' di gbe'de pölyölyö

Möju na piöŋ nagon a lut na töpunundö ret loŋ lo'bulötö lo luŋu kolera lo kogwon wasaka na 'duke ko piöŋ i piöŋ naga mamata nake kune a koko mötöjini i moit a joundi ayan a joundi twanti lo kolera

nan 'bu'bulá tijú na 'barik kega parik a logó i kiden na yeyesi na podá ko kulya ti yeyesi ti perok liŋ

sukuluöt na nagboŋ kaŋ gbokiot ni kulo a ŋarakinda ŋojik kulo parik kobgon a ŋaŋarakinda yi kikölin logon ti deden a ko i kulya ti ŋerot a tindi koko deneden kose kodo konda nyo a böŋöni kulya narok nagon 'dandu toden

kinyojin lo tikinda ŋutuu luealiyan yi yuŋö kulo a kinyo gboso smoot, kinyo na dera somot kode' aa kune' gboge kilo aa bakaya kode' ŋo' kulon kilo sosorobi kilo, kilo ŋaŋarakinda a tindi koko kode ko riŋit na'but paril kode ko kuluk

kinyöiji logoŋ naa tögu 'börik ko se kulo, a kinyöjin gboŋge gbanda, a gbe'de a go'do, a gbe'de kaata, a gbe'de a loputu', a gbe'de a burusut.

kenda na a 'bulit tikinda keriyat ti ŋutuu kulo pipilata ŋerot 'bo kega parik ko do a kenda a do denundi ŋo na'but a do dendi di keri lo a kiko lo'but logon tikinda do i'durjö kode tikinda ŋutu kulo i 'durjö a puji di keri lo ayiti ŋerot

kudu lo jöjön a diŋitan diŋitan kega parik yi jön yi diŋit na ka'be aa ko gbe'de meliŋ na a gbe'de a jön kaaŋ yi gboke ni

Kenda na a lwöggu yi ko a jowunda tomorate na 'bijong parik kaŋ bgwoke ni kogwon ŋutulu lo kenda kulo totoyiŋakin dende ŋo naga a na'but koko a lewudya kulya nagon ti kenda kune a bgwe a narok kogwon koko den ŋo na'but kune

ŋo nagon nan nyanyar konda parik na a kita nagon na jibitali nagon nan woro kata a ko nan nyanyar meda na ŋutu loŋ ko ret lo so'bi kode silimu

Kenda na kokon konesi jore I ŋarakinda na medijin kega parik i kulya ti 'duŋö na ŋojik lo 'didik ko de 'bunyö na ŋojik lo 'didik ko de tunyöyi na ŋojik 'bura' ma wora mugunya na'but

ret lo 'bulötö lo tetengu 'börik ko mötö na piöŋ nake yala ko lo nyönyöyi ko derja 'börik 'bura lo ko jo na'but yi na tetengu 'bulötö ko piöŋ nake ko ŋo liŋ nagon mimiinikin

Kitesi' ti kenda gboge todindö ko ge kune nago ti bisinesi kode ti tutugbörju a ŋarakinda gojik kulo jore yi denda na kona na kitajin na go koko konakinda 'borik ma ko puji gurustöt na ko ŋarakindi 'börik

kiko lo'but logon tiyuni riŋit na mugun na kega parik ko ŋutu' gbe'de a modoŋ a kiko lo kenisa wörö kenisa kode' tögu na kitajin ti kenisa kode tukokindö na keri lo'but

biresi logon ŋwajik nyarnyar parik kaŋ bgwoke lo a biresi ti kura kode' biresi ti domuna kode' ti sesi kod ti basiket bol kulo ti kura kulo long mimiinkin parik kulo selo kilo

temba 'dutet na lakat na nan tu kenisa i kwakwaddu kode' ii meda na julin kode' yi meda na ŋutuu logoŋ ayanika logon miindi ŋariesi'

lepeŋ ködö tu yi meta kode' yi sekiŋa yi jibitaliya a dedena ko nyo lo tikinda lepeŋ mugun na yi lure' yi diŋitan liŋ

kinyo kulo titiyu kode' tiki' yi koloŋ ko kilo loŋ kuwen kilo tiki koloŋ anyen gboŋ a 'burön kode anye gboŋ logo anyen gboŋ a gbogboka

kenda na ŋarakinda nan yi denunda na ŋo' nagon a wuröki yi ŋo' nagon ködyö nan titimun a nan dendi galakinda kiko' logon a lorigbo'

ti nan kodo lalane konin ko nan tu i soron lalane konin ko nan ponda i soron ti nan lalane konin ko nan mindi nyesi lele ŋo ti nan lalane konin a kokuwe yala 'dok ti do kodo a ere nyesu ŋo lonyenyi i lo a kiko lo nan gaji 'börki